Gilla Allah tagikan mi gollahi ley moƴƴinirde buuru. So ngoonga moƴinirtee mi wanaa annduɗo sanne, kaa jonno eɓe mbiya wulnete tan.